Pos de siempri l'estrumentu que más me llama es el pianu porque me creu qu'es abondu más prazenteru i escapás de crial música que sotrus estrumentus comu la quitarra no sonin escapás. Amus, te digu, yo sientu cosas mu mágicas i se m'aleva l'espíritu deque sientu a alguién tocandu bien el pianu. El pobrema es que no se me da bien deprendel o más bien estudial assinque van passandu los añus i no deprendu.